Nek kunome yɔng ko kyɛ gwɔm a gwɔm a zatse ren yɛ fok ɛ ikyɛng base ni kyɛng kak a zatse ni zen e ɔng. Har ba yɔng fɛ da fɛ-fɛ b aba yet a krista ngma awo, iba ma bakak b aba-ba-ba nesek a gap ba naton kunom e ɔng har ba rɛs ba shashang nkyɔrɔk ba ma ban ye nayak atuk e yɔng ba. Nek anɔng, kunome yet kugbat kunom fi ku sas ayet nnom ngma.